A jna ni kuu chindoo kala'ai <hesitation> modo ve'ei, te ye naá ya já jnɨi, chuju, a taka ikaka ye iyo yuku, lujua ni kuu.